اولا التحقق من الاجهزة. اعادة تشغيل الاجهزة، قم بايقاف تشغيل الجهاز الكمبيوتر او الهاتف سم قم باعادة تشغيله، ايضا اعد تشغيل المودم او الراوتر، <hesitation> سم تحقق من الاعدادات الشبكة اللاسلكية، التأكد من انك متصل بالشبكة الصحيحة، التحقق من حالة الخدمة وتحديس الشبكة، فحص المشاكل البرمجية، استخدام ادوات تشخيص الشبكة، الاتصال بمزود الخدمة. ازا لم تنجح الخطوات السابقة اتصل بمزود خدمة الانترنت للحصول على المساعدة.